ngow, bibid guꞌn xbiꞌn xbiꞌndia lo xkidia, wen wen xbiꞌndia gunu sdzëꞌ gunu lëꞌ gunu c̲h̲a minn, tap gaꞌy gunu c̲h̲a minn. Gunu xneꞌ minn xlëꞌpgia xfwersma.